انا اتولدت في الزقازيق اول ما اتولدت في الزقازيق كانت جميله جدا وكانت مدينه جميله دلوقتي هي بقت زحمه شويه وبقت مليانه ناس كانت الاول المكان هادي وجميل والزقازيق دي موجودة في مصر